A dovatina,a nilaun i dekdek ona a nilaun kai ra tutana i vana ba. Ba i vana ba, ba i lapun. Tago dave? Tago a matana pai gigira bulu, a kakene i makmaki, pai vana bulu bula vurbit, a talinga i tabonot pai vatorom bulu, a dekdek bula tara palapakana i vut ba pai <hesitation> mal taria bula pi pai papalum, pana papalum mulai. A ula bula i tovorvor aik. Pai nunuk bula, pai nuk vake taumana magit a palangia ia tikana magit bula nina i vabilua ra tutana, ta go a palangia, ma na palangia dia tarip par ma pai ian bulu ra mana magit nina pi na tabar kana nilaun me. Go ra mana magit i rap tar, i rap taria pi pana pait iga ra papalum, ba na vanavana, na ian bulu, na ian bulu ra mana magit dar na iga iaian lau, pa na gigira bula bula ma pa na vatorom bulu. Nam nina i vabilua kana nilaun.